La salsa di pomodoro mi, nui la nostra cunserva la fuma nui, l'uma le bute dë veder e ënt ël freezer dizume che pöle anche tenla ën poch dë di prima, prima d'mangela, a dürerà poch, a düra poch përché nui në mangiuma tanta, comuncue anche li sai nen, periculuza ëntà vëddi ën che sens a dize periculuza